Meeɗiino woodde lekki waawki haalde kala baawɗo heɗtaade ki. Ki woni ko e dow laawol. Kala ngarɗo ina tampi. So joɗiima ina foofto, lekki haalnan joomum ko o jogori tawoyde yeeso, ko heɓata joomum, tawi ɗanngal mun ina wela ma walla tawi ɗemngal mun ina metta. Lekki ki noon ki hulɓinii yeewɓe kadi ki wallii kadi heewɓe.